<hesitation> Kangoro ndraiky edy e, i tongotro ananjy igny zegny tegna agnisan'ny hery mavety be ho ananjy afahany miegny satriao igny zegny afahany m- milefa- milefa malaky e. De igny kô afahany misôty, misôt ôhatra hoe magnaktra raha andeha ho agny a- laigny ambony igny izy de afaka malaka raha hoagnigny izy.